कार की ब्रांड हैं मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किआ, होंडा, महिंद्रा, एंड महिंद्रा, टोयोटा, ऑडी, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस।